يبدأ بخطوات بسيطة، ينظف ويصنف أغراضه واحدة واحدة، ويستخدم صناديق ورفوف عشان يسهل التنظيم, يثبت نظام حق تنظيف البيت وممكن يستعين بشخص عنده خبره في هذي الأمور ويلتزم بالجدول اللي عنده, وطبعا عمل التنظيف بعد الأكل وترتيب السرير بعد القعدة من النوم ممارية ممتازة للإلتزام بالاساسيات الصحيحة.